Ceru, cientu, docientus, trecientus, quatrucientus, quiñentus, seicientus, setecientus, ochucientus, nuevicientus, milenta, mil cientu, mil docientus, mil trecientus, mil quatrucientus, mil quiñentus, mil seicientus, mil setecientus, mil ochucientus, mil nuevecientus, dos mil, dos mil cientu, dos mil docientus, dos mil trecientus, dos mil quatrucientus, dos mil quiñentus...